Fomba fiasan'ny baffle ndraiky e, <hesitation> baffle e <hesitation> mila atsatoka amina ampli deha le <hesitation> feo tiagna aboaka avy amina alalana baffle zao ôhatra hoe micro e, de atsatoka amina ampli koa, <hesitation> zegny hoe le ampli zegny no mampifandraiky anle baffle sy am'le raha tiagny hamoaka feo avy amin'ny alalan'le baffle.